Barsiisaa gaarii jechuun nama beekumsa qabu qofa osoo hin taane, beekumsa isaa haala salphaa fi hubatamaa ta’een barattootaaf kan dabarsuu danda’u jechuu dha. Barsiisaa gaariin obsa qabaachuu qaba, sababni isaa barattoonni hundi saffisa wal fakkaatuun hin baratan. Akkasumas barsiisaa gaariin barattoota isaa kabaja, isaan jajjabeessa, akkasumas gaaffii isaanii deebisuuf fedhii qaba. Yeroo barattoonni dogoggoranis isaan arrabsuu fi abdii isaan kutachiisuu osoo hin taane, karaa sirrii agarsiisuu qaba. Akka yaada kootiitti barsiisaa gaarii jechuun barnoota qofa osoo hin taane naamusa, hojii irratti cimina, fi itti gaafatamummaa illee barsiisa. Sababni isaa barnoonni jireenya keessatti qabxii qofaaf osoo hin taane nama gaarii ta’uufis gargaara. Kanaaf barsiisaa gaariin jireenya barattootaa keessatti gahee guddaa qaba jedheen amana.

Gaaffii gaariidha. Gaafii taphni yeroo ijoollummaa jaallattu maali jedhuuf Yeroo ijoollummaa kootti taphni ani baay’ee jaalladhu kubbaa miilaa taphachuu ture. Yeroo boqonnaa mana barumsaa yookaan galgala hiriyoota koo waliin walitti qabamnee kubbaa taphachuun baay’ee na gammachiisa ture. Kuphaa taphachuun bashannana kofa... qofa ecci erra dedde..

Nyaata ani baay’ee jaalladhu keessaa tokko ancootee dha. Sababni ani nyaata kana jaalladhuf, dhandhamni isaa waan naatti toluufi, akkasumas yeroo baay’ee maatii koo waliin nyaata ani nyaadhu waan ta'eefi. Ancooteen aadaa keenya keessatti bakka guddaa qaba. Yeroo ayyaana, walga’ii maatii, yookaan yeroo keessummaan dhufu illee yeroo baay’ee ni qophaa’a. Kanaaf nyaata qofa osoo hin taane yaadannoo fi walitti dhufeenya maatii waliin walqabata. Ani akka yaada kootiitti nyaanni gaariin nama quubsuu qofa osoo hin taane gammachuu fi tasgabbii illee kenna. Ani beela’ee nyaatan jaalladhu argachuun baay’ee na gammachiisa. Kanaaf ancooteen nyaata ani baay’ee jaalladhu keessaa isa innikkaa dha.

Nyaata fayyaa qabeessa jechuun nyaata waan qaamaaf barbaachisu hunda of keessaa qabu jechuu dha. Kunis akka qaamni keenya humna qabaatu, guddatu, akkasumas dhukkuba irraa of ittisuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf, kuduraa fi muduraa nyaachuun baay’ee barbaachisaa dha, sababni isaa vaayitaaminii fi albuudota qaamaaf barbaachisan waan qabaniifi. Akkasumas nyaata akka aannan, hanqaaquu, foon, fi qurxummii haala madaalawaan soorachuun gaarii dha. Nyaata fayyaa qabeessa jechuun nyaata baay’ee nyaachuu jechuu miti; nyaata madaalawaa fi sirriitti filatame soorachuu jechuu dha. Fakkeenyaaf, sukkaara, zayita baay’ee, fi nyaata piroosesdi baay’isuun fayyaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda’a. Akka yaada kootiitti nyaanni fayyaa qabeessi jireenya gaarii fi qaama cimaa qabaachuuf baay’ee murteessaa dha. Sababni isaa fayyaan bu’uura hojii fi jireenyaa waan ta’eef.